أول شي نستعمل المكنسة اليدوية ،نحطها فوق الفتحات، ونضغط بقوة بس تخرج السدادات زعما متشالشي، نستعمل محلول تسليك خليه شوي، وبعدها نشطفه بالمي وإن ما نفعشي نحافظ على النظافة ديما، ونحاول نمنع الحاجات اللي تسد الشعار في الحوض أو الغدارة وضعك كان ما نفعشي نجيب الضغط بتاع المية، ونحطه في باش يسلق من قوة الضغط.